امبي امبي امبي أصير سنورة. أني واجد أحب السنانير، وااااجد كيوت أحبهم أحبهم. خاطري يوم من الأيام أصير سنورة مع السنانير وأدور في الشارع. مع رفقاني وعيال عمي وخيلاني وعمامي وأستانس وأراكض في الوديان وفي البساتين، واجد حلو.